Violon. Rahana moziky ka izy. Izy karaha gitara regny. Misy tadiny karaha gitara io fô izy ndraiky helihely. Ave izy misy kakazo. Io kakazony aminjay io, alodiloditra amin'ny tady keo magnaboaka feo izy. Avake misy note zay izy arakaraka lay hira ilaignao i note tendrenao aminazy fô karaha gitara igny fogna.